Ng'anget supuhi apaipachini tukuk chuk tukul, kong'akeer tukuk che mii imbar ko kiruryo, akeer kiakiik chuuk ko koiiyo, akeer kiy tukul nenyo, akot lakok chuuk ko kosiro, apaipachini lakok chuk tukul kokosiryo, apaipachini ng'awe piy ko mii neko cho koiyo, awe pi iin piiy akere tuka koiyo, ako tilileen tuukchu, akotilileen nekchuu, poipoieen, meleen tinyei matinye myon ake tukul, ako pwani chemng'rainik konyokwolwo tukuk, ak akeere tukuk chuuk che mi imbar kipitya. akeere ku ing'wek, nyekeipe sukuma, keipe eng' peit nakacham, keip kopichot keip peit nakacham, ako tiny tinei poipoyeet pichu. chemng'araini chu pwani, nga keer ko pwani, ko pwani ko somok ang'wan nda konyo ang'ot nepa karit pesiet ake nyoko koip tukchotok, akeere anyun akot neko ng'uno, mi tuka chekoiyo, tuka aeng', a- aaldai chek chuuk msuri aipe sosayat msuri, akere ko- ko ng'aip lita muut aip lita somok aip lita ang'wan aip lita m ndap aip taman eng' tuka aeng' amu sinee matokororwek. ng'uno nga apaipachini anyun tukuk chuuk, ko ngoit chepng'arainik chepo ingokaik a- aaldai kipsowanik taman, chep chakaadochi mng'arenyuu sinee. Akere anyun ale atinye poipoyet kapsa eng' tukuk tukul, ko lakok chuuk anyun ko ng'o kosirio laak aeng', akotokomii alake, mii ne mii kolech, mi ne mii praimari, mi ne mii sekondori laak aeng' kora ako mii chekoae aeng' kora, apwati a ng'asis ale kokosirio, ma mii kiy ake ne akere ale lyoin, apaipachini ng'uno kei tukul nenyu, atinye poipoyet kapisa, ma mii kiy ake ne aleen lyoin, amu nga keer tukuuk chuk ko sere, akot piik chuuk pa kasi ng'wae kasit ko aye eng' poipoyeet amu nyoru tukuk kwai eng' poipoyeet, ma mii kiy ake noo ng'akeer aleen kiwa kombo, olo, kararon tukuk chu ane tukul, amu kyasar piik ap kasi karipu lo, mi chemii piy. mi chemii imbar, mi anyun cheplagok che mii kuurkat, cho yae kasishek sine ing kuurkat, ng'uno apaipachini kiy koot nyu ane, mii tukuk chuk, koron tilileen tukuk chu kapisa, ma mii kiy na akeere ale lyon. tukuuk chuk tukul ko sosoo, apaipachini anyun tukuk chu anee, ngakeer kityongon ale wendi sosowo ni wendi sosowo niin wendi sosowo niin wendi sosowo niin, apaipachini, ng'ami ole ami anyun, ng'a mii kuni apaipachini koot nyu, amu ng'akeer ng'uno ale mi tukuuk che uni mi tukuuk che uu niin, mii tukuk che uu ku ye uu. Ng'a akot ng'asis ale akere chemng'arainik akoi koimen. meleen kele mapwani, pwani akoi koimen, pwani chepa karishek, ambu mbaret nekiakol komaning, kindo. ko kyakol kapichek che mang'ering akol sukuma che mang'ering. akool managu che mang'ering, ko ng'uno kiale managu saiti, ako sine ng'iparo managu ale ma- mayaachen, akot sukuma kopwani chepo sukuma, kopwani chepo kapichek, apaipachini pik cho piik chemung'arainik chotok pwani nyikwalwa tukuk, apaipachini piik chepo kasi amu tinye eunek che lolong, amu pwani chemung'arainik, yae kasishek ng'oyai kole ko sosoo, akere anyun ale poipoyeet konatak nekaro ale lyoin, mamii kei ake ne aleen lyoin, mamii kei ne mii kombo, ako ng'akeer tukuk chuk kotilileen, nakeer tukuk chuk komii ku yekau, amu mii cheng'ipiro ile wooi, kaimyani au chu, kalyain aa, paipaen tukuk chu tukul, tinyei paipayet, neko ko sosowo, tuka ko sosowo, ng'okaik ko sosowolakok chuk ko sosowo, mamii kiy ake tukul ne aleen leen, sosowo tukuk chuk tukul, mamii naleen kale, amamii ng'akeer ng'uno kapakeer, akot ng'epekechope chekulet nyo, kechoe kokararan kapsa, kepoipoi. Ke yae, yae kasit kasiit ne ka kayae ak ayae eng' poipoyeet ne kararan kapsa, mamii kiy ake tukul ne aleen woi ngu ka- ka- kalyain, akase ko pa- pa- pai mukuleldo nyu ale kongoi anyun, ingwa peet kasiit nyuu ne unitok, kongoi anyun, ng'otep kasit kasit nyii kunitok, kongoi anyun, ako alen kityok kongoi anyun, kawe a- ait imbar aleini piik che mi imbar kongoi anyun amu ko aywa ko unitok, akeer cheplakok aleeini kongoi amu koaywa kunitok. amwae anyun aleini kongoi, nguno amwae kongoi eng' sait ake tukul, ak alasu kiptaiyat ane, mi kalasuneet ap kiptayat. eeh, nguno ng'aleen kongoi aleini kongoi mungu amu kiperuro ing' tukuk che myachen, eee, amu kawe yu komie, awe yuun komie, awe ole kawe komie. eng'-eng' koot nyu anee, meleen koitukul, aa koot nyuu ane eeh, mamii kiy ake ne amwae, aleini kityo kongoi kiy tukul, kongoi anyun, kongoi anyun, mi kongoi eng keiyo, ng'ot ko memwai kongoi ko mamii kiy ke mwaa, <hesitation> ileini kiy tukul kongoi, eeh, ng'iwe yoo ileini kongoi, iwe yaa ileini kongoi. ileini ko ileini kongoi, amu achek keiyo keleen kityo kongoi, kongoi akot chito nimeng'een ile lyooin ko kongoi, ileichi kakile ng'ile eng kanisa kongoi. Ko uyo ke mwaa eng keiyo kora ile kongoi, kopaipaiyeet konitok ne atinye anee. amu kapaipachi tukuk chuu, atinye poipoyeet kapisa eng' tukuk chuu che mii ole mii, ma mii kiy ake ne a leen lyoon, paipayeet konotok.